Okuchumba omucheeri, guyina ebiika ye'chumba eya mbaganiiza baitu nkaitwe obwiire obuumu twanguhiira kuchumba omucheere ogu kweera, gwo no'gwanguha bwangu mukuguchumba, tekukwetagisiibwa ebintu bingi. Kusanga, obwiire, tuuba tutayiina obwiire bwingi kumara ha'kintu kimu ekyo kuchumba kyonka. Nabweki, nyoowe nkwata omucheeri, nkomamu amabaare, no gundi oguffire, nkomamu amabaare ne'nganaga, omucheeri omurungi nenguteeka harubaajju kusigikiira obwingi obwo mucheeri gweniina. Netekanniza ne'sefuliiya, egyo nemwenganagana, ndaguttekamu, nigwijja kuhiiya kurungi, nteeka omuseefulya eyo nenyongira kusiigikiira obwingi bwo' mucheere bwekugenda kuchumba nigo a'maizi gekugenda okuchumbisa. Ottekamu amaizi okusigikira guli omucheeri gwempiimirege ha'kwigana kwago. Nteka omusefuuliiya, nentekamu amaizi, e'sefuliiya egyo nengiteeka ha'omuuro, nentekayo omuro kuba omucheere tegukwetaaga omurro mwingi munno, bwokuteekaho omuuro mwingi munno ne'gumaliira gusiirire. Ntekayo omuuro, ne'nikaara nenguhondereza, nenguhondereza ndimukurora, nkurora gwahika nka, omuuro tegwaziima kandi nkoko obwire butali bwingi munno, mu'edaakiika zange nka makuumi assatu nkutekereza ha'ho obwire omucheere gunno guba guhiire. Baitu Nabwo ebyo byona, nedengaho kurora ngu ekyendi okuchumba omucheere kwemkuchumba ngufundikiire. Ngufundikiraho 'kyemba'mba nkifundikire kandi ne'bwenkuba ntatteiremu ekisuula, tintekamu ekisuura habwensonga mpa ne'manya neniija okuchumbaho omukuubi, ntekamu ekisuura, hato aho omucheere ogwo niikwo bwendaba nenjihuura nukwo nsobore kuteeka habakuli, ntekayo no' mukuubi ndya.